Migiaka kafe ten̈a tiako e fôtiny karàha in̈y bôka koa fa leran̈y an̈ao migiaka izy ndre an̈ao tsy mihin̈ana malaky voky na koa an̈ao bôka mihin̈ana vao migiaka kafe ela koa an̈ao vô maren̈y mosary zay ten̈a itiavako migiaka kafe, amizay koa mahafaka angandoa.